बिलैयाके बारेमे कुछ अन्धविस्वास हैं। जस्तेकी बिलैया डगर कट्लेसे हम्मर चाँहि अशुभ हुइना। आऊ करिया बिलैया दिख्लेसेफे असुभ मन्ना। आउर यदि घरमे बिलैया रुइता कह्लेसे बहुत जेदा अवाज कर्के रुइता कह्लेसेफे अशुभ मन्ना। अथवा ऊ घरमे चाहिँ एक्ठो नाई मजा घट्ना हुइना कहिके सङ्केत कर्ता कहिके <hesitation> कह्तियाँ।